Ovikanena mbimbiundjirako momundu orusuvero, omaundjiro, ongamburiro mbimuna kutja movandu twaso kukara novikanena mbyo kutja tuvaterasane okuyenda komurungu tjiuno rusuvero omundu warwe kekutira nangarire tjenouzeu okukuhungama posia ove tjiwerizuvisa kutja owami katjozongete owami okangue ko puma mbahandja hiheewa nao okutja morire omundu omuzeu andae omundu warwe uriri atire momurunguwe mena rokutja eye maihamwa andae okuningira uriri ooo otjina tjimaso kuripanga natjo kove kena kuya orondu ove kona vikanena imbi mbiaso kuundjirwako okukara no momundu okutja memunu kutjavi omundu wasokukara novikanena oviwa waso kurira omundu omupupu momwinyo waso kurira omundu omundu ngamwa auhe ngumeya kove oupupu okuningira ombatero oovikanena mbimbiundjirako momundu orondu nokuhena vikanena mbi tjiri katuna kumatwii mouyembwi oondi tuhepasana omake yekohasana posia ove tjiwerizuvisa kutja aahaa ami mbino kamba yandje ndjimbatona uriri mene kapeya ovandu hihewa nao owami katjozongete owami katjomapindi aahaa kona konakumoii uriri toho oovina mbiundjirwako komundu.